<hesitation> Zah mikitiky telefôna e, matetiky adin'ny roa, de raha ataoko akao, mizaha smsn'ologno, avakeo miz- mizaha facebook, avekeo miantso ologno na hoe appelan'ologno, zany fô.